Mawnde nden! Hmn, <laughs> kayre woni <hesitation> Alal. Alal kam, kala ngal haɓɓaaka Asawe fuu o reenta Alal. Non ɓe mbi'iri. Ngam so a tawi fuu, walaa ma ba baɗɗe ɗe'e nde laatii juulde pamarde juulaama, juulde mawnde walla juulde leyhaaji kayre titaa. To a taway - to a raari fuu teele, to a raari fuu teele.